Más que me perguntas por palabras d'essas que gastan los políticus pa enreal-mus, d'essas que sonan mu bien peru alogu lechi. Es un ideal que ancançal peru alogu la manosean i la gastan comu entretenga i distración. Estó mu desencantau de vel que la vida es mu pocu justa i quasi que nunca se hazi justicia. Afinal, el que tien ahila i el que no tien pos s'aguanta.